Loon ketare leloon kadua leloon ke tedu leloon kapat leloon kedima leloon kanam leloon kepitu leloon ke wadu leoon ke sio leloon mapudu leloon ke mapudu sa leloon ke pudu wu dua.